Ma tegeligult ei tiiäki, minkajaos om näütüses põtrul vaia sarvi. Ma ei olõq kunagi mõtõlnuq tuu pääle. Ma tiiä, et põdraq vaihõpääl, näütüses talvõl, lihtsält satatasõq umaq sarvõq maaha.